ta'o gha ledde kokata ghadingha be naftira be yi'e be sarka toh ummi yi'e madon mari sarka sarka mei don mari banal label haa banduu mei sai ghadingha doggu ghada wogga katako mei ko lek'e mei sai ghadoo ta'a